معذرت غواړم، که تاسو غواړئ، زه خوشحاله یم چې خپل ځای تاسو ته درکړم. مهرباني وکړئ راکښېنئ او ځان آرام کړئ. زه پوهیږم چې ډیری وختونه د ناستې ځای ډیر مهم وي، نو زه غواړم تاسو ته دا وړاندیز وکړم. که کومه بله مرسته ته اړتیا لرئ، مهرباني وکړئ راته ووایاست.